كنفضل عالم خالي من الفقر لان الى كان عالم خالي من الفقر غادي يكون اكيد خالي من التلوث خالي من الحروب خالي من بزاف د الحاجات